أفضل أن أكون موسيقار مشهور, لأن الموسيقى تعبر عن المشاعر وتجمع الناس بشكل رائع, أقدر أخلق لحظات جميلة وأشارك أفكاري مع الآخرين, ومن خلال ألحاني الموسيقى ها تأثير عميق, وهذا يجعلك تترك أثر كبير وجميل في قلوب طثير من الناس, ولهذا أنا أحب أن أكون موسيقار.